Au hele telpon karna telpon sona au bisa afada hataholi a informasi yang au sanga afadas boema au bisa langsung atane hataholi la no hataholi a bisa jawab au besak ndia no au boe bisa oke bantu mai tolong au do mai bantu au kerja kada lewat telpon